Muting maan nak urirénaal mé babé ma nak mukaan mé aan miin uyuho ling mo moomé baruut, gusaak, étuyee, étubabuño